Fomba fiadivana amizay indray aloha a, dia ohatra hoe misy tsy mety ataon'ny ankizy ao a, dia fagnan- antsoina ny ray aman-dreniny dia mifampi- mifampikorana eo arizareo. Dia vita moa korana dia tenenina moramora koa ny zamadinika ao dia zay.